Gne legioma zashy izy io da lafo ka, izy da normaly avao izy raha lafo ka satria mahasalama izy io sady mba miteraky mba ahazoategna fahasalama zashy izy, mba misy enerjika zashy hery azo tegna avy aminazy da mendrika ho anazy avao izy io lafo zay ka.